Sahi amasomo ni ka maana ni ka maana mu maisha ketu kano amasomo ni ka maana khu mu maisha kakhulamenya saa nga kano sayi ewe kama mwivuli kenya oyire mwana sheskulu anyolo amasomo kachira saa yino novula amasomo shonyola emilimo mu mushivala shefu sha kenya shino tawe novula masomo hata shonyela waah wapara makhuva kokhutsya yiuwenita vuchesi vuuwo vulana tsa ya shalalola mutsuli khuli makhuva kalava ta, kachira shina ovula masomo. Hasa masomo ni ka maana sana kachira nolenjera mu shiala muno avanda kama avechisi vasoma, vasoma a masomo ni vasoma khurura mu nursery mpaka yikulu yiria. Haya nolenjera avanda kama ama ama engineer kano na vandu vasoma, kachira sho shonyela watsia wambakha avandu yinzu ama khulomba tsinjira tsino.